We change car tyre when ley car tyre bust we take it to ley garage firstly we bring ley jack we put ly jack under a and when a go up we use ley wheel ring we loosen ley ley bolt we use ley ley ley ley opening tools to open the tyre if la tyre la get inner tube inside we put another tube inside or we patch it and then we put it back or if la tubeless we put soap inside we put ley material for ley tubeless we put ley in ley tyre we put ley back on ley on ley ring we put air inside and then we pump it. when we pumping ley we wasting water around it to know whether ley air is coming out or ley air remaining inside.